Karazan'ny firenena fantako Madagasikara, France, Allemand, Canada, Afrique du Sud, Congo, Rwanda, État-Unis, Luxembourg, Autruche, <hesitation> Espagnol, <hesitation> Raoma.